Bula dua a biasa ala asosiasikan neu fai valentine no biasa rayakan nai tanggal sanahulu ha bula dua. Bula dua biasa ala paken sebut neu waktu ho nataudu susue neu hataholi babao kaisun a.